ମେରେ ମାନ୍ସା ଵିଶାରେବ ଭାଵନା କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହୀତା କନା ଜଡିତା ଅଚ୍ଛୀ। ଆପନା ମନେ କନା ଆଶେ ଉତ୍ତର ଦିଶ୍ମରୁତ୍ତୁ ତାପମାନଵ ରୁଥୀ ଗଚ୍ଛୋ ଵଚ୍ଛରେ ଫୁଲା ଫୁତିବା।